Mioowa mibowanihen amigigimiro vehiarere odiyeo owowasou ani yehe oga ghon-ghon ovepavimose bayemivawe amwwinani <hesitation> migawie wemahi ovaseboariga omamiano gaou awinna oma maga ghon ghon anorhira ghon ghon <hesitation> anivewina omamaoyiea oyia oga ogave nirowa ani hunnie geasee vin omova guasevin omogariowa ebe animwina emi goze aniba nomuregi ha nirearowa ebe omabie humase osele bua oseyegagiya onize agaiyewa atwa se u obo seobua orara huni miyea wani wina wee we weniwinani seleba nivamudiayo ogahia <noise> agiara wodi gawae <noise> nira yagiu nahi selebua worawe egawokabumara ehiwe oman imiwinaumu oyoyelaga ahuni hiuwa karen o oomoo ketie omama yeyelazeya oashe Nanawe ora nagamiwina rogano wegadigahi rehonimayenie igueben aminora niva anora nuweni ehirani weahie ogaredi obo we oareuwa miu miusela ogani wahi ooreshe oaze wema wou onize anitweasa yo-obo anuma ara ahuma oyia ovia nomani himama a via ogahuoyia oyia oyia oyia ecuo gewn oaze anahuma wewoe wewoe osele bua orariyobo bawe a because <hesitation> oselebua wea iwinani romobo oahi furua yemae oaro caramuye omawe ni lore ukuhun <hesitation> awia okegare e ve ve ve ve ve asudiora efiruna niarenidiaro earomuyea <hesitation> iwena niroma obo rolaramuye oyemi ficoye aweni wenani menawesuobua yepa niverime lilaga anire mamiye minrea sabo werwa oni ewin nanimeye <hesitation> oni afico bugada areseye wega aseyewina oveaseye gia oseyegia aebe̱ geheria heria oselebua egevanimarage Osegaebe gabeye ker ker amaben anizemu ani zemu ohi kuyemumi bata hiyewe abi ohimumu ukhi <hesitation> abidiro mahie begahuma reo oaze okre ani twe siyobo arekewinara ave muguo bae uguo bae arekudishe wimare huer arekuguo rewe huere hen ooreba seoba <hesitation> osele bua egahumi ogawo omiomara seamu animiwe ose boawini wina ohiobyeu amiwa osele bua midilo dia nogahi irogani aberera <hesitation> aficobugada omaroka wifuo abugada anowe oarewifuo oro abami ra ga ouyewin omaroke hisegareni owe awobi ahiogawin <hesitation> ami azebani ogare aze eyefue ogaye seworeni oweawoba ogawin abami rega bami rega heria heria oaficowin ficoyewin yewin oaze ani rebase basu <hesitation> agamahi winebuwe gasabou awea ibowa odi <hesitation> oduta nihi wie-emahiduena amiria ga Amiebeze uwehiyeda aguwehia raye weyera weyera weyeubo yesia uobo nihiganiwia acocohi ogagera gcalobaye aebesho maikeyeka ohinehe onara a hidodedeyose azepa oga muae ze udmudosao ehize rosozemagre <hesitation> agamanafico agaoboma se ofiacouse heria heria anafi kuase heria heria monosa obua raniwa amiwe sabo are re wini wini awireaemaba <hesitation> afiu ga nagaselebua diabae amiwe omuhihun oaze anwinana nima una ninabuwao ewinnaseni aregagewe ave gagie hulamivhiyea because ewina nau eiwinaupaga nauwira mama because egaga ozeaga we aye rohun yewae reni madiana ahibau jiejie yewamiyota jie jie yewagaogaomo wegazepa omo damuma paretoo radi oselebua nagamahita. Omogagidomumapahitara oaze aga reohi nganisa sa naremi huyewe abomoye oave hu natwe weihire hiu agagie weniye aizepa anddure murn gohu ero ni